<hesitation> Uchij b'i yan junp'eel nojoch ch'up tan umentik u- ub'aj jun- junp'ee plato ti lu'um, ti ji' tan umentik tan uchik, tan umentik tan u yan tuwotoch yan yan ji' ko'on wa'ye' ko'on wa'ye' ko'on wa'ye' ko'on wa'ye' tinnaj tan inmentik junp'ee junp'ee plato ti lum, b'aje'laj yan inluch tan uk'ul tinluch tan jok'sik inja' ti luch, b'aje'laj jach yutzil ti- tinluch jach siis uja' allí y tiw- tuwetel. <hesitation>